Mi jooɗoto tan, mi nuuma, mi laara ko handi, mi waɗa, mi laara, to ɗoon himɓeeji e ɗum suura e pam, mi haɓda, mi suura ɓe, mi wanna ɓe du'aaji, ɗen boo mi toroo joomiraawo, waɗa mi maaya nder Imani.